Nyuvs poe qolpoqchasi, kloshi shlyapa, kenkirrali shlyapa, paqirli shlyapa, beret, kokteyl shlyapasi, tribli shlyapa, fedora, chokuga ko'tarilgan qalpoq, salla, kovboy shlyapasi, <noise> shapka, <noise> gomburg, beysbol qopchasi, fez, yuk mashinasi shlyapasi, povler shlyapasi, qildirakli shlyapa, <noise> ushapka, preton shlyapasi, yuqori shapka, dengizchi qalpog'i, jodugar shlyapasi, tam, snud, salla.